Aminay atô edy e tsisy le <hesitation> vitsy izy misy fa vitsy <hesitation> le mividy tragno regny fa ankamaroagny zagny de mividy tany par metre carré, un metre carré eoeo amy deux million ake fôgna izy ake fa vita, azo amizay tany de magnamboatra amindreo na zay arakaraka le tiny atao na tany biriky na tany parpaing de eo amizay jiaby.